जो ये एलके जबाने के लोग ए। से पुराने लोगी से जयादा यात्रा तब करो। ताकी जिके बी लोगु को जदो ए टी टिके रोडे रे, बड़े जाइके बी जाओ ते।